Nuŋ ka yuulishee ka nanghe, nuŋ ka yuuliɓee ka nanghe shi yuulishee ɓa nigoona shishee ɓana jwana, nuŋ ka titi shekee tii yulishee, shekena lukka ɓake nan shi shuu loo tana shee nana? nan shishu loo ye yinna kaa ere ya, nan shi shuu loo yela eree daa gang dinii aa, nan shi loo yela eree ka jeniaa, nan shi shuu loo lula, shekena yi na? sheke na nyina? sheke nan nyina, nan yele shi li loo na shwaa, nan yele shuvelii yamba, nan nigoo na, nan kan shee yamba, nan pem loona shee yela koo na kan voro shee yamba na, ɗo ɓo, nan yele sheke tii ka kenung na na ɗee toɗi diya di yoo, luk kanne ne ɓole lul woon wee ne ɓole na woon we, aa yuu ti lwan loo na yim shang, lukka kwee ɓoo nan yele sheke, mwa rarare ni gee. Yuu ƙung yaa du muɓa na yoo, shekenan yina nan shi foolee muri tii lul nan shi shuu loo lul, rabra nuŋ ka moo wili shina pili taa yamba naa koo na pilee ta yamba kaa liya koo nan da gunul koo nan daa ka liya voroe nee na tee kwee nuŋ nanghe koo, shuuvili yamba niigoo nan shee, kwee nuŋ nanghe koo, nung ko ka lul ka nanghen shina, nan yele ɓakle ya nan yele nee tumii yaa, naa tee kakap taa nan shi tee nwa mee aa, nan shi pala dadit aa, nan ne ɓee dadit nana shee tana, nan shi tee yuu aa, nan shi tee tumii aa, moo wi loo yuulishee kwee loona kwee na tee tumi nana na tee ti tana na tee tii yelkan jeni nane tumi ti luki ti luki, yoo na shewe danuŋ, yoo na shewee nuŋ deb, na shewee jemee fii, naɗee laɗi ti nuŋ kana ɗele nung loona, yoo ɓee yoo nuŋ na yee tanan yoo, na gee aa uŋ nuŋ ɓwa ya yungle shiyaa, yuulishee kwee na gapeen tii bibii yo, yo ɓa ne ni wii na gong dit kang, ne tini wiinan gong dit kang, vee ni wiina gong dit kang yuu lishee ka kwee na nee ɓakwee yoo. Sheka nan shina nan dii sheken nan loo tumi nan dadit, kana nee ti gbome fuu loo nana shee tana shee yee yiina, nuŋ gbunung kang kaa yuumunjang kanee yuubershit folo jweree kanee yuubershit, nung koo kang shii yuu lishee nan yele ɗi na shit na, na manghe shina ti liring yoo, na jobee lanna lua lua, na weleeme lua lua, na jemee fiina lua lua, na ulin ti taka shina nan ɗina shina, na ulishina ti nyinale, na manghe liring shina yoo, luk nung tanghe kana tanghe, luk nung tanghe kaka uri sheke ɓo, yoya yo ɓana nyole yeng, yoo na yole min yoo naa yole bakle nuŋ, yoo nee tini winan dadi min wee yoo nee tini wiina kaa nanghe tavoo, nee tini wii nan wee shanka shong ni wiina yoo ni wiinana vee, ɓakwee yina ɓoo foolee nee yela liɓe ti jware ni yoo, na mar na maree loo na, moon lare lwaan ka gee aa yuu ti lwan ya na maloo na nuu, na foo loona tii yelaliɓe tii ɓaknanu, nan ulna nwa ɗulnii, mwa nanghe luk lishee ka kwee yela liɓe tatii Tin kanee tee tanii, ɓani wiini jwat yinshika yela liɓe, ko dangha sheke nin yoo, ni kan yelalishee ka ti sheken shee, aa tiyen tuu yuu ɓa tinan kanghe lue, kwee nuŋg kan eree loo ɗee yuulishee ka moo ɗelee loona kwee, dangha da dabanung danghan daa ɗee shulee dangha daa ɓiya, loo na kwee noɓoon nuŋ na yoo, noɓon nung nan yo, kwee liishee jwaree. Ki yuu bershit kaa yuulishee shong ka nanghe banena nu ɓana jwat, yuubershit kwe sheke nan shina, nuŋ kana nee in sheeken shinan nan she, na shuu loo lul, nan yele shili lona shwaa, mal kanan yelee shili loo na shwaa, daa gong dini ni eree na nu, kwee yuu ka kenung, dang nin loo ɗee yuu kanak aa shulee kung wa ɓoo tumlin weiya, nii gee a ya footi yuuti lwan na nyina na ɓaka nuŋ yoo, moon tum na ti nuŋ nuŋ moo ka gabeen nunghi, in shii yalaliɓee, yelaa koo ɗilak shulee nywani, to luk liɓee kakwee kwen liɓe ka yuulishe ka jwaree, ko, nan yele tee ka she yamba na she luk yamba kaliya. Voro nee na teka shee, na teka shee yamba na, kwee luk liɓee kanak, na nee yinang duu shi ɓakle lulyoo, nan uli jee yee ɓaklee lul yoo, nan ne yimang duu na shi yelka shekenin she, ɓana, nan uu na ɗee loona tana nyana yuu nanlaɓlee nuŋ yoo ɓana wub fek na pi tina ɗeɓle wangmi kanak, yoo na ɗeɓlee ko nuŋ ɓeen nuŋ, yoo na deblee koo yuunung uu ka gengeren gengeren nane ɓa kwee yoo, na kang loo shule na kwee, yoo ɓwe ɗee ɓaɓo yoo ɗeɓle yiɓee na bare bii nunkana laule dina na, inn ɓwee ɗeɓe ɓat na ɗeɓlee ɓat moo nanghe yimangliɓee yoo arni nee jware ɓoo ɓat nin shee, nyek ninshee shee yela koo kpap shwara mele dini ara voro jwaa lishee ni yi ɓoo kwee yimang liɓee, ka ye yelalishee shini kaa gbobejii, shong nii yi ka ɗeeni, yela koo maa ka tee ka ɗee na tii shina, yin kan wina nu loo na kwee. Nuŋ koo kani kane shi yuu liɓee kanak ka yuu lishee ka tee ka kanena tii jwaaree na nang loo yee nana she tana, kan shinin maa ɓoo na benan da vungna, na ɗele nunkan kina. Na ɗelee junnung yina fooni, yoo na pini na ɗoree nwa lem jumnung ka muri, mwa nanghe nii gee aa yuu tii lwaan sheke nan shee, liishee kan jwar na na ume nininu, ɓaa yela liɓee yo kanin wiya nunin ti kelekele ɓoo, liɓee kaa yalalishee kane, ni kan yelaliɓe katin yole nuŋ tii keleekelee ɓoo, nii kang yilla liɓee ka sheke nin shinii, kaa nin jwanaa ya ulin dadit yanee fofolok shii jwaa, loo na kwee ka laɓanung loo na kwee ka dabanung loo na kwee ka ɗee nung loona, yoon daa nung yoon yee fii yoo, ɓee yoo loo liɓee kween dee, mwa nanghe yuu mungjan kan jware ti ka kenung moo naghe nan taka ɗee lwaa koo lulin ka lana ni gee aa luang shwala shang mwa manghe ung liɓeen tamoo kwee nuŋ ka yelalishee ka ne shi liɓee, ka loona kwee, niigoo na yim daa ɓwalale nigoo na yim daa nuŋ fek kananee, na kanghe loo tana shee nana, na kanghe loo yee lulna moon lishee mo loo nana na kanghe loo mong ɓakwee. <noise>